Yogorma <noiuse> ee oven we mmede anum mme ono ikeve ono nwet nkep enya ano <noise> enya ano emme nne nkep nye mme torei ikee odom ee ikep ovem nwe ishii agba ateme nne ono <noise> nne ono we ugbawe ukep ee ano then agbaa ammang nne asege odome we nvee kwuu ghee odomwe odomewe mmenahanang uwoot idaha ayeha mani anyiha mani izaan ishi rai rene nwet egbi igbaa ana temi gheee otu eee iyogho sughuren otu iyoghor sughuren we ee mmo ovum ovum ke igbee ukanika ughao otad ari gwood, enya-ano ava agba ari duk ukor enye sughuren ari nunang efia enwe ke fia kefia immag i isee sughuren gheee ogbog ammenghi efia nwe asee sughuren ke ogbog agwee iuhi duk ukor sughuren kpor kpok igwe ari eee iseiee nyor wari imee ugwuu ari-vi shiga anano akuvaa venagbe renikep oven agbe anano akuva renikep oven agwee ammang nwet ikep ovena ammangme agee ono we udaiwo uwanme ishii inepvi udotono me uyewo udotonome nyewo ugwee ammengmeee rai renikep oven ugha Ashi rai renikep ovena nwe dere ikep oven ikep oven idemi nkanika ogbae otat ke efia, efia kpoor kpok ediimi nkanika ogboa otat ghee nkanike ogboa ototarenwe igbaa ovenwe inevi nna akep ususo ademi ekep kep nnwe akep nyee mme gbon mme varem enya ano enmee abgba shin oven we inevi nnee agbe shin ke efia akep gbee gbee asama ayegbe agba kom ono we ute nkomo inep uweghee ogbog ghee eyen ubib wo ibib ubibbiwo ibib nne ono wu reee ukep oven ono wu reme enya ano arui oven agboro ibib enwe ighee inevi mme amme agboro ibib nwe ere me imiisuu ukuu bibwo yidayhi ubibiwo agboro mme agheme yen ke egbi enwe ari kep oven nyee aghama zaazami ghee deen ikep oven nwe azaza ghem enye ano egbe ighahayenee enya ano mme agbe igbo odong inep inep aree arembe ughaba agbo odong enya ano mme ighaha nyenaa aree ikep oven iri ireebeee evuvu arembe agbe aghabara aghabara agbere agbere anima gbo odong ke utak aree ikep oven egha obie ono uree irai ovenewe are ekep nye mgbe gee ikuva odongnu iree so inep mme ugbere ugbere, ugbere ugbere, ree rai nnwe itaghame ghee zaan igbenwe igbet nye aghama jee uso gheee ikep ovena egbi akevi kpoor kpok izaan asaa kpoor kpok ayebe izaan, abibe ibib Awen nneyen oven nwee amme urebe ekep ekep nye yemee inep mma then avang gbohun oven nwe inivi nna ajeck, ajeck kee ugbogbog anye gbe nwe aree ejeck ejeck nyee mme oven wee abe amang ajeren abe ajaa atenne deren ateneme amee uuvi so that egbi ebe ate avu akwu adimi rumanwe egbi ebe ateneme ajeck mme ekpoo kpok amangme avuu dene uwet ke uveime awan mme inep inep awamime inep inep igwee ayebe iboro iboronwe mme arembe abe ashin nne ovenebe abe ajeckhi ijee yene inep inep or oven ebe, abe ajei jee yene inep inep, aye bee iboro nwe inevi inep. Mma ghee aeea deen otu ikep nwet uwe, ebe akep kpoo kpok izan ayebe ovenwe iwevi nne ebe jeck inep mme ayebe we ebe jeck. Ebe ajeime agwee ebe amangme avuu rai ogbogova mme ono we ukep oven amang me animi gogbogora awenme inep inep jeni ah jeni kpan ugha ebe agham aghaha gee class enwe awanime agwee ayebe iboro nne ebe ajech mma inep or ebe mma jeei inep arem ebe, ebe ashin azani ghenwe agwee egbi kwii igbaa nne akwaa kep yindahi akwa ghabara onowe ukep oven akep oven igorogot ghee efia. Oven jeni mme ebun ishin we akep ke efia ntak arei ikep enya ano areberem raaebe ashin oven nwee odo ebe ita ebe ashini mme nghee ikep ovea ighama rume Ari ebe ebee ikep oven njee ngbe ari-iri kep enya ano ari iregba kee ekep mme enya ano we ke mket ighani gee ibib we abib obio ono igham nge augaa asume nne obie onowe iboro ibib nnwe obie ono nnwe ke eduk yidanhi may be eduk mmwe augha uboro emenye nwe eduk we odo augha asune mme ishi, but obio ono uwe uboro me ke eduk yidanhi we iromiwo augha ghee adon <noise> and augha aregba ikep oven amevuma imisuu inep nne awoono we akep oven gham akep enyano oven <noise> nu inep inep akep enya ano oven we inevi nne ebe ajee abib be ibib, ibib we ebe arebe ebibaye augha rekpa ikep oven amebe reanwo ashin ishii oven ewee akevibe nyee ighana <noise> nne enya we yenea agbe rumee inep inep nwange ikep oven gham irume kee ari ano ebe kep oven ari kep usoo ari ikep ano eyen kpoor kpok ikep be ovenwe ebe gha shimi raebe ashin me le kep ebe ovenwe inevi mme ebe ashin <noise> delu uvei ikpa ruma ebe aghahaa kaeke biang anyee ajaso ebe aghaha kaeke biang anye akaka ebe aghaha kaeke biang anye Biakpen ke uso aughah kaeke biang anyeee <hesitation> otuwe ari imuenghe aghaha kaeke biang anye ano kpoo kpok ke utatha obio ono ukwu inep nne ugbabara <noise> ukwu gee yame dudu isuo ughabara ushigha oyina ughabara ushiga oyina inep nne ushire nnwe ikep ikap akep ebe oven we ebe ashini Agbe shiga oyina aje ike ano aree ashiga oyina aje ike ano eyen aree ano eyen arei ebe nnyene abe mme enya ano be amee ke kaeke otuo ashiga. We kpagee ovenwe akevi be, ghea ikeve oven ghee otuo jeni ereeo ikep oven ani zaani zaan akevi obio ono oven mme ghai ozoi ushu gha inep mme udum eyen umeranyewe ushigha son rem adon erom ano be anyena mme oven isuo eghaa inep mme obio ono ugee deene nwet mme ano be anyhame ke egbenwe rei anye ebe nwet ajee ewee agbe ghaa jee nwet je ikpagee ano aree gbee akep be, ewanwe ke yebia ano are ke ininoi raaa ebe akep biang ebe. Adom ebe ajee reune nwet adomi ebe ajee rene nwet, obie rene nwet mme obie rene nwet ajee eduvo rene nwet mme ruma ajee rene nwet re nghara ashiranye we akep oven afene avuu aram amani adon irombe. So imisuo ikep oven inep, inep mma ana-ano adom biangbe ajee ebe ajee kep nwet so that ebe nuneranye fene ebe rem adom irom be ntak irene ngwure jewe meeyen we ighanne atee nwet ajee oven mma jeni ashii atee nwet ajee inep anaa akep obog odom. Ikep ogbog odam mme gba ikevi, rene nwet, ikep ogbog odom mme gbaa ikep nwet nthaa atee nwet ajee ate ogbog odom akevi awo ono mum akgeni ishi ghee ano eyehi whaniwe so ano eyenhi whani isune ano bee ajee nwet sot ari ano be ikep nwet ari ivei isaa enye ano eyen kpoor kpok nne ado enya ano nne jee nwet. Obie ono ughaha obie ono we uregeren we nghee ugwugere ugee nwet ani areme uje nwet-vahi ano ikep oven agbe kep me oven, ebe kep me nghee inevi innee uyini ovenewe oven ewe iteme ushini nwani igbii ishi mme akwa toon meme akep akwa toon me akep akwa toome akep mmo onowe uvee rene nwet ujee ughama imie ugwee ighaa ukwu geren unuk gwang me izang unukai gwangme izang, inep mme ime izom zei vene nwet uju ukep nwet yene uwet mme yaha ano kpoor kpok nwet irem mma ano kpoor kpok ishin mme so that uvai nye inep enye amani inep enye ano Be anyena wo inep enye Biakpan ku uso ke wani mme ke yoyoo